Resaky loza voajanahary koa gn'asia resaky de misy gny ah tondra-drano zao zao voalohany, inondations ho tsika mahay anazy, de misy koa gny seismes na hoe horohorontany amy teny gasy, de misy gny tafio-drivotsy mahery regny gny tempêtes, misy gny cyclones, igny tena magnorohoro avy ora avy aby gny raha rehetra aby igny, magnaraky anazy, de ino koa angamba gny misy, fipoahana volcan koa ohatsy zao, ah mivoaky tao aby lavy regny, le ranona volcan may regny. Ah io koa zao, loza voajanahary mety hisy. Mety ho maina koa gny tany tanteraky zao, tsy avy gn'ora, mbo loza hafa- fagnampiny avao koa zay, angamba zay aby gny loza voajanahary hitako.